<hesitation> Witei na niti na axel maa mozaa thiai naang lau ta. I abritate ingata, akumate ingata atsoan. I <hesitation> britsongsong hi tsakna levelsok tsangani ta. I active breed deo deo te anom ta. I harding <hesitation> dog ten te, ten tu sporty deo te anom ta. Ten tau mum toi tero te te tepo anom ta. Atang puin kang i ahartji, uihartji hawiyan, <hesitation> minisomrukatang, dargar, oh, minisomrukatang, minisa somnitheng ekserten maa moa. <hesitation> Atsoan engi sedentary beaten ang tsi taipa tsoan, dargar tsan vetang, dargar khatang te anom maa moa. Atang puita. <hesitation> Uipadeu deo ang tsi ahitsoan, ekser pa ngay lak ayin, <hesitation> slow walk ang te, tiang hi anma mozoka, anmobility, <hesitation> anexercise thai natura ang tsi hi anma mozok.